Nana ŋ vita labla ka daŋ daŋdi, kokuwa labla ka daŋ luwa t'und na, ne da mon ka ne, ahdiya ka geɗ ka, aya labla ka daŋ luwa t'und luwunda luwagh bew kam, labla ka na, ha ka da mog per-pər-pər wo makone da cukwa ta ka, tsacuka ka t’ makono gu ka zərab t’ luwa ŋgane tuŋ səkəba bama na ko hətakwale kana səkwaka ko hətakwale kana səkwaka saŋka k'matəb na, ko ŋ gula ɗe sa kəghəɗ dozlo, gu da nəghən həta kwal mahga, səriŋ tala t’ hoɗo, səreŋ tala t'elwa, ha dof t’ sərin ya hesa mahga ya peɗi fa, se na nəgha, zarab-zaraɗe matəb-matəbe, nanəgha mahga ŋgane ŋ vita haha vaza ka unda mal tahaŋ neɗe, ko unda ghutu ta taghŋ meɗe, se nabnəgha ɗe, kakəl t'həga ŋgane səma zarab zara ke dzeba gwaɗ ŋgane səma na, ka dzu wa meɗ da woho, kokuwa kuma kadzuwa meɗ da fa t’ səra, mahga ŋgane. To amma kagha labka daŋ luwa t’ undi, ha ka da maraŋ ghaŋagh mandewo, senənka kag malha na,? N vita labla ka t’ luwa t’ und na, kari yunda t'səɗ ghan na vagha ma guka səɗo. Doŋ tabga neɗ na tsama ta ghaŋ na, matba und ka, kow eh matba na Ka gol na da kweɗəm ghaŋ k’ zaɗa-ɗa-ta, sa k’ nuɗ ma, dos ka t' boni, eh tabga naye na amvita lablaka daŋ luwa t’ und na cuka ka t’ makonagh dzaraa, tsukwa ka t’ hankala gha, zarabka ne mon haŋ ŋ bogo ŋgane <noise> iriŋa mbet kariye t’ səɗ haŋ ne, nuwe dow haŋ ŋ bog ŋgana ne, iriŋa mbet und haŋ ne, iriŋa mbet und haŋ ne, masalma haŋ re laŋ prəɗa ghaŋ ne, səma zarab ka ŋ vita ɗow ka t’ duniyagh dzama ke nan, ke nan, ɗow ka t’ kəɗaa <hesitation> kwana hini kagh dow ka t’ mon ŋ luwa ŋgana na ŋ nogh kəɗa ka dzama sasaka da mahga dzama kam, se tsukwa ka t’ hankala, ha gwaɗa li ɗama-ɗam wo ha gwaɗa li ləm-ləm wo, ha gwaɗa li sassas-wo, laka undar rgha, ko ŋgawa t'gava kəni ndahaŋ na, dadamuŋ zəgafta tulwa, gwaf-ta-gwa ko in təva ga nda ne ɗe, gwaf kəgh kəni na kow aya mene ya. Gwa vaf yiŋ nda neɗe na lokaciya lokaci səret labi daŋ luwan mbataŋ yana, kai nda hankala, ka gəl gul ghwa ɗata na zəɗa, ama labka daŋ luwa t'und sa k'ləm ɗe, kaghe taŋa, sa kaaa ndaŋ-ndaŋ ɗe kaghe tə kəma Sa kaahh bəga zəh sassa sas ɗe kaghe t’ kəma na hal kəɗ dzama ahde wo. Ko zamana bama ta nəgh ka na, ŋ vita labla ka m matba unde sata kagol na awa kəla da mahga bəlama kagol. Laŋa kəghel da mahga bəlama, gu bəlama da ndi-ɗa-ɗa-ɗunta, waka ne, ka bulama dozlo <hesitation> yaɗiya yaɗ mena-men ya kaka dozlo, yooh ɗughwana eyo dzama giyo sa ka da mulwaŋ mbaɗa, <hesitation> dzama, va sab da p'suu ina daŋ huɗa ɗi yo. eyo səŋsəna ka t’ habara nana luwa na giyo? <hesitation> sən səna yo yawa to, məɗa-ɗa məɗa haŋa ah miməɗa haŋ aya dughwana under haka undar haka wo se cacuhura ka nda nayiŋ peɗe, nab nəgha yiŋ t’ hankala gha, ka dzuwa mayiŋ da yarda ta nda kagha. oh kuɗe kəgh yiŋ ndi-ɗa-ɗunta ma, ha yiŋ da zlava-ɗa-ta mande wo, ha unda mal mal tahaŋ miyo, da kəla ɗa ta miyo da təhaŋ ŋ, lawan, kagol nda kagha, daga ahdiya, gu bulam da kəla ɗafta dzeɗ da mahga lawan laŋga ɗa keghel da mahga lawan. Məŋ kag bulama ndiɗaɗunta, mandaye kag lawan da ndiɗat da ndiɗa bulama, gu bulama da kwara nata ŋga lawan na ane? Ghan? Ghan-? Ghan ina nɗiɗaɗuŋ yo? Ghan amsa unda vəliɗe, to shikenan, mandaye giyo ah mandaya ya, to shikenan, <hesitation> lawan da psa t’ bəgo, ko mahga lawan ɗe ŋ ce to? Ghaŋ ivuŋ ivuŋa cuhura, a cuhura amndiya an vita lebre da mon ka ma heve da həra ka ma to kulumal da sukwagha da psa ɗatal mahga ŋga sləna da pələl maka, <hesitation> sləna mbruke sənan ka, ina mən li kafinta re ko nu, dzodz ta li kwana ma, da dzore maka, <hesitation> b'təhəge sənan yo kak ma da vələl maka, ina b'ghəga ŋgane a-a acaɓe da mon yo ka kah, da dzove mak t'honda gu ka da mog t’ acaɓa ŋgane amma se cukwaka t' hankal mulwa t' undi kagh matəb ka sənan ka ina ɗow ghaŋ wo, sənaŋ ka ina kol ɗow ghaŋ wo haka da farata mog pər-pər pər peɗuwo, ɗusa kak da ɗob taghaŋ t'həl-tuhəl, zarabka tahaŋ səma, sənaka t'haliyaŋ mbataŋa iriŋa mbet ine ɗow ghaŋa Iriŋga mbet ine kol ɗow ghaŋa sabsəna ka tahaŋ səma, səŋ səna ka innunda ɗow ghaya, səŋ səna ka inunda kol dow ghaŋa, to daga ahdiya na, gu dzaha kə unda rha sən səna ka cuhura nda haŋa sab səna ghaŋ t’ haliya gha daga ahdiya gu kagh ma dzaha sasa ka dozlo to iriŋ vab raka vuk tala ɗe, vuk hesa ɗe, vuk ghəkəna ɗe cuhura ka dzama ndaghaŋ, tapa haŋ sənən gwaɗa b'dza tak wo, to səkwaha kagh dzaha da mahga yo kak dozlo sə kwagha da səkwagha ka vəra-da-vər ka dzeɗe. Vagh ma da pəsa taka t'lambagha tala ko hesa, ah mene eh b'ga lagaina ahh eh ɗughwana-ɗughwana, gwaɗa dadmuŋ na zəɗa-zəɗa bəg ŋgane, vita ha ina mon ka wo, ha ampaniya cuhura mahga na wo, iriŋ li viya ka kəɗa lo ha ina mogəl wo, dzeb daŋ dzahaŋgal yo, kak dozlo, da pəsa mak und tala hesa, da ɗaba-ɗata dzeɗ daŋ dzahaŋgal, dzeɗa hini daŋ dza haŋgal, to laŋa kegh ka ka dzuwa mak da dzaŋeɗ ma da kwara na taka gəmsa eh bəga ta dey nana eh dzama cuhuri ndahaŋ vukaɗ ghəkəna tapa bol wilita t’ ha bulama wo tapa bol wilita mahga lawan wo tapa bol wilita t'ha bulama wo tapa bol wilita mahga lawan wo tapa bol wilita ŋ police station wo. Ko wani community bəga inahana tapa bi ga t'gwaɗu wo, to gəmsa eh gwa yif taka cuhuraɗ nda haŋa ima hankale tsukwa yo gul ɗabu tahaŋ ŋ hankala, eh lali kaa ɗaŋ ga lala yaɗ ma k uzaŋa luwa, avəla taŋ kana kabga vaye kəlaf kana mbaɗe kagh ma ava dza, tun nda lokaciya həva be ɗakana wo, kayagh vəl na ne da mon ka mahgan uzana maɗ ko uzaŋa daɗ mba dzeɗe vagh ma ava dza ko koɓaa səkwa t’ sabula na da ngulma ka kah, to da gagh diya lagalaa und tal kusaɗata lala kəni k’ hesa da gaghde guleŋe vabra naya tala ko hesa vin ma səkwagha da səkwagha ɗe, kəw wa dada eh sasa mene, ɗughwana-ɗughwana sluwa ghəvini, saŋa sa t’ kaza saŋasa naga t'kaza, saŋasa t’ kaza, saŋa sa t’ kaza go lo ahh eh to eh naya bəg na eh ndaw zəɗa bəg na, ka pəɗaka laŋ pakur dozlo iyo.